Óh pues siempre múo ná que ñhi tsá ku nai jo pues lau siempre tsá náh chá já lau óh tse tzá naum éh caíh lau já já éh chía héh li ain naum ñih jo lau héh clima áh zá cóh lau clima chingon lau óig chai jo pe lau kuh náh oh óhh do jo-jo noh lau áh maí tó noh óh mu yoi jo oh pues ñí óh áh do muh bá main cuán lau héh yia jain lau main la féh gi shiu muo joh pues lai aih ñah ai ñá aig yíeh muh chá yieh gá la lai aí cúo oh lau ku naí jo pues lau zé muo ih loi tsá jo pues ka pi cuo ku nái cháh jo pe lau aig naíh chá lau shía lá zaí. Zé muo íh loi ih lau héh có shía if fu goh gá naig óh ku nai lau já leí íh chá uh gain no muo ná naig oh ku naí laú jain shoi naig oh ku naig lau aing íh ká uh chá noh áh pues íh shoi chá uh gain oh kue móu já naih já la ku nai joh záh za muo loig mú zá lau-lau bá main shoi záin chá náh shía tai kilo ain záh au zhía tai kilo có chá jain jo pues úh ngi oh géi záh go gein pues zái ku chá shiu naih kilo oh pues fu oh joh maín kuei pues chá oh áh ku naí doh. Zá jo-jo ló oh pues zá mui loi zá zaig óh lau prima-prima chá záh ain que ba nu shía gé la ain nuam jó prima chá záh zaí oh aí jo óh gi kéu mouo já cóh áh ku naí lá joh bá muo tsá laig lau fu bu to aú íh caúm záh múo loih zein íh loi lau íh cúain ñíu jai-jain úh ngi oh shía tai kilo ain uh pe ló ñiu zá muo loi láu lóh óh áh ku naí jo. Pues laú zá gi náh naig oh taco naig lau pues faím báh óh naih áh joh lau chíe gi náh siempre bá mai loh lau zá muo lih zá bá main déh shiu cóh zá éh aig ku neh jo pe la ho maih máh záh jo lau zá muo lig múo oh guacamole aú zá muo loi mú úh ñi aum já lá áh ku naí oh chiu shiu noh pi jo tó héh úh ñi aum doh tó go pues máh óh la go kie la no gá la eventos bá úh ngi ti ain naum guacamole joh pues-pues lau ain záh máh dau shía lá taig chai jo zá siempre tó oh lau no íh máh áh guacamole muo por que maig chim muo múo tsá la yaí guacamole cháh jo pues záh joh la óh muo kó guacamole jó pé zéh muo tsá jo naih oh lau chi áh-áh ku naí no jzein íh loi lau tsá naig oh zeín ji íh loi tsá oh pues. Zá áh loi muo ku naí joh éh aí cúo laí záh gi áh loi kuo lá muo ku naí jo gi lá óh lá muo muoh zá lau záh ku naí laig. La muo ku naí laú la muo aíg ku naí, zá muo ná éh fu éh chaih ko fu laú chá uh tó lau tzá dau lau chá uh jain muoná que shía lai maig chim muo laig ku naí chá.